Nkanika inañ usuk ini medemerede ntoño ndikere se nnamde k'usen k'usen ntoño ndibin mme mkpo k'ikpehe k'ikpehe ika ko ndahada ntuak nwan mmi nnyin ibọñ akam, nnyin ibọñ akam ima nnyin iwọrọ <noise> idi iwọrọ idi <noise> iwọrọ idi ami nkere nte mbin utim isañade nkere nte nsaña nno nmo mkpo utim yak mmo aka utim. Nkọtọhọ mmoñ ekpu siak ndide asiak etu, mmo ekama mmoñ ekpu esiak etu, ntoho mmoñ ekpu oro nte ndade nsọk mmo nnyin nkade nkebup mmo se idide mfina mmo k'usen oro, ami nnyin mme ọkuk mmenda nsọk e nkura ke oro ntu ndi nwan nni inam udia ndia, ndia mma ndikere nte nsañade nduk ikọd mbine mmo mam nka nkesie s'uto ete se mmo asiade make mmo edisiak idiọk ete ino inñ siak umen idiọk etu uka urua mbin unche iye ka ikisad etu oro, <noise> edep e ke ndisk urua ofo k'idem mfo ndik iyenam fin, bud iyanam fin nko do ami nte akani asiak ete. mesima ndisaña nkesie mbin utim mmi ke esid ikọd ñwọrọ ndi ndinyun nkere mkpo mbaña inwoñ. Nte idaha emi edide ini mben inyang ini uwọrọ mmoñ nnyin item uwọrọ mmoñ ito e eti sin ọfiọñ dupekied eke mm'owu eto ema mak eda edin eke ọsuk ededep mmi ada anam mfri oro ọkori nnyin nyọñ ndi ndinyiñ nyem mkpo ndia k'uwemeyi usuk ini nte ntu ndi, nwan nni enyem udia enim ono inñ minyuñ inyemke udia siak enye anyamde mkpo enye esiwak usuk ini ndiman mkpo k'idem nsie do ami nsimaha ndifinae uwem den nduk nfem mkpo se ndiade k'uwemayi oro nnyin mmana nwọrọ nka mkesie mbin efen emi mme nkekaha nkesie k'usen ubọk oro nsisaña nsie mbin utim mmi kpukpru usen mak otud nkud se mmo anamde siak owu kied kied eke ananam mbubehe ofo ekediri anyin ke ndito ufọk mfo yak mmo enam mbabehe oro ukaha ukesie mmo mmo ekeme ndinam mbubehe mfo oro abiarade onyeneke udiri nte ofo ekpenyenede mbubreyi oro nnyin nyoñ ndi nwan nni esin mmoñ enim ono inñ efem udia oro inñ ndia usen inguñ inyenede mkpo ufọk Abasi k'idaha mbubreyi oro mesika nnyin nkiere nka nkọduk akam mbubreyi ete isin ini oro mma nyere idem mmi mma ndia mkpo nka nkekiene nduk akam mbubreyi, nduk akam mbubreyi isuana nyoñ ndi ndiduk idap, ọ usuk ini nyoñ ndi ñwan mmi ikurake mkpo nkehe ma e k'itie unyam mkpo nsie inyañ ika koo iberi itie unyam mkpo nnyin idi ufọk idi idinana. Nte nnyin inana mesiboñ akam nno Abasi siak Abasi edi ntoño enye edi ufid enye ada owu ifure ifure idap ke ekineyi se nsinamde k'usen k'usen edi oro